Tuhbi, chiopa, chohnna, tahpa, ga´yu, xo´pa, gahdzí, xuhnnaa, ga´, tzí, tzíbi tuhbi, tzíbi chiopa, tzíbi chohnna, tzíbi tahpa, tzíbi ga´yu, tzíbi xo´pa, tdzíbi gahdzí. tdzíbi xuhnnaa, tdzíbi ga´, e richxí ria´cahn.